A ura lagunon solo nien ma sulo kumu mi pit kumu mama nien miang dibu uxis kataon ma dibu uxis ko gunon i mat taren niang auk mo xo uxis ko gunon i mat oxoxo kin bale kumu yo ulin manga gunon e mat a xen dibu pet lamon a nian mana lami di kolome a basna oxo manin ming dibu uxis lagunon uxis na buo bulibuli igara kunin niang dibu yu madi buli buli ruk ruk mananga lamu di gat lavangi prain ongini oxus a nin arobo oxis Taxin dek ka uxis araut a kunang ba pinarie ba i lukara basa ao ma xoxo ma pas ulagunon pet baovang bara bu kaim bara bu pin ka tonim bu urukin tatonim bara poo mu laek ma dodom pe nongon dibu pet kaim uru mu dindom e nago pet nu kumu me ososik pet bule pet buleng kina nien ma lami kono kumu erubu taxin vet lamu ki pet a tinani deksi pet a nen tanin dek mara kinis ko kinis mo taem rabu kis konami rabu kis uxis a nin mabu taxin buli ne yo ulingit team o one raxin temum ribu tengen be okivi ra manana taem. Lapana irubu arubu salat urubu tengia bara angin na mangan a bus nien ma mangan a. lamon kin kirip a kumu bulus olaxa aniang re alongon moxo axien ma magalik ia paleng mara o nonogoon ka tuat maide yo kaim mara bule mia nien muru en tongsnin a nien a kumu kaim a nien abu ruxu aur ke ngo re urixin vosik bara ira uxis bulu ko toxon a gunon toxis tereba niningin kava maga ling ba mo tongon ma ao mo pas ina gunon mataxen vet ira ba bulus nin iraba araut a naxirip a taem moxo ini long ningi kin kirip a kumu ula mu burbur bung a nupla kumu ina vera nupla kumu ina ning a gunon mataxen irabu kisada taleng ka neng ra neno baling ma daling bara kavu bulus neno baling bulus a ka. Taem moxo iri long nang bana taem mo iri long ma sasaxan taem a nanga di ma nin ip wa n baling u kumu kip bailing miang taem sabang taem noko lura mide nongon ma u pet bea nien u pet baling masa na na re mang bara ting a nien koko ne gunon mong irabo taem baro taem baro kin u kin a oxo ma aun u kin kas miana kidi we kiti we ra urubu garin kundek yong kino dek im era ba sepereiti a bulus pes baling a engin ko nin ko na bung kaim a niem yonang bata nieng bolok lama ide kina xoxo ma pas a kuatsik ka taoni yak a xuluxun ba bara nanga di a kunka a pika toanim a kaim. Ina ning nan iru bulus lamon taem moxo lukara a taem mo xis a toan o monongon taem i kurens xana taem moxa ina bu ot lamuna ana bung diot kaim bara visit ka taem murubu sik ka toan i visit ka komeng ka taon ning a gunong e axo ma ao ma pas ibu gat a axan a taem arixen ikis dek mak ikip a kis dek malamu ikip a kis lami a kubu kip gunon mataxen ura baling ka ura lavu, ma gunon i mataxen kaim bara nongon kaim bara taon meang marava bailing e lavu, kip e topi nongon kaim balisu kaim bara todi ke nongon uso gunong mtaxen kaen gunon matxen mataxen sigagara a bung ure aurat dek sigiat tuk nang dubu ki tive niamg we xoxnang idas tasulo baling ko kumu maxa us niang van kare nongon ta Sulo ka kumu maxat ke nong nanag mi di ru burung me du burung me rurup sunung busa nien maxat bongo sigar e bunge nongon i visik ka taon o nien midi a nien igara ko xoxo ma pas igara unene mi gara pas a tagu ma kastam ma imu a na manganana nenia imu mumu mangana langa a xoxo ma to nanganan a kaim u bara keve dek yat lamun miang a irilong a team i axana bung miribi kip obaling kava na madu mana siningot mataxin te na madu axis ka gunong kava na madu mana siningot mataxin te nongot